Anne ma atak gham eti, atan eti se kot ntem ne nung okofie biji eba. Dehe ntem ayo fenna akora akot biji ebhi nung we okot bijiebhe. Okot ntem nne okpin na nne anyo afo Ebhan ekanob. Onor na onorobe. Oyim onor, onor oyera oyim obhi obhi oyera. efum okot obhasi mbi ojenne ka mba, okei kei, otor se eyhe, obu se nne ntem asik kan nkpo. Dehe onor ojowe na ekpiri nne ayor afor. nong a ba bing wut am, dehe okot abi ojowe na abho. Fun okot na nne, nne ayo aki fun okot na we. Kpe oranghe abho ka jen, otor fenne se, kpe aranghe abho kajen dehe enob ekari ye. Kpe eye na anor okot ambi fefem ebinghe mbi se okot. Ehmobing mbi se obhi, ehbinghe mbi se okot, fon okot na ntem nne, ntem nne fenne afon okot na wue ofonnano okot ambi na ntem nne, ekpim eja erab mba eching nne yor akafon okot na ntem nne. Nang aha, ahba kan echoram chot nji fa akare wut, abha kpi ejum kpe aranghe ahbo kpi ejum kpe aranghe ahbo kajen, dehe enob ekariye nse kpe araghe obho ka jen dehe enob ekariye. Kari ye ekpin ji ra na abon ameh, biyere ebu, na akae ameh, nna abhonieyen ameh nna ndip nju ehye fem. Nong akiji, dehe obhasi anare ye ka mba kpe yen kpe yen nyi aranghe obho. Kpe aranghe ten naira dehe ten naira aye ye ka obho